Moo si gën a important pour xam bi, xam bi lu si gën a important jabar de mbaax mooy mooy première boo xam ne yar yar ak teegin ak teey ak dal waaw ak jullite. Dema réer waaye première mooy jullite. Bu fekkee ni jullit la, danga war a xa ndax kii tam jullit la am ndéet. Su jullitam bi, boo nawee jullitam bi, boo ko nawee, nga teg si teegin, yar ak teey ak dal, ñaar <hesitation> yeneen yi daal lu si des ba tay, jar naa bàyyi xel paska jigéen boo ko naroon a takk. dafa war a set, dafa naroon a set. Dafa war a man toggu waaw. Set ak man a togg ak <hesitation> yeneen yi ma wax nii. Yooy de su ko jabar amee, jabar boo war a takk su ko amee comme kay defe naa yeneen yi sa des moom pofil la.